जानवरा में सब मा हू वड़ो जानवर शेर हवे ऊ सब मा हू वड़ो भी हवे और <noise> आक्रमक भी हवे और ऊ सब मा हू खतरनाक भी हवे। आनमे तीखा-तीखा दांत हवे बना हू <hesitation> मनका पर हमलो भी करी लावे। मनका री जान भी लेई लेवे शेर जंगल रो राजा हवे सब जानवर शेर हू डरे।